nuntup ra hewan ma paling da caru re palin ni'i poda kai ade eda re <noise> waras kali waktu de mai ngge'e petama kali ro ara jogja ke ngge'e samar lao cina ra la ya la'o cina ku la pati ede dei uma de kontrakan re sakali ede nggahim ngge'e de waras sawuraee de na mabu mabu sih kako ngamai mu ese taja ka kako bura de de sa ramba eda nggahi mu ra lohi lalo saramba eda ampos au de ngga sodi kaipra ina ma ntau de ngge'e kaim cou ntoi na de rangge'e kaimu siwe lao monem ne'e angi si di uma de ede wiki wiki kombi ana ra na'e kai lokon de kombi ra wi'in deni made losa kai kakko de de fiki alum wati disak tio se taja ka dahu ade ta tiwu bade rakam ndende ngge'e re dua wura tolu wura roee de ka disa kai nawa ni dua re dua laol pati de tio raka bara tio nggahi mu palasa timba hanu ni timba ngao timba karawo de Alum timbam ndede ndadi kaik kako bura ku pahupra hanu na de kabune rakam ede nggahi mu ngoa kaipra <hesitation> ina deni mboto timba se tajjan ka alum timba karawo poda de ciwi mbua sampuru mbuas reke pahu para mboto na raho mbali kai piti de raho mbali kai piti ra cola samba'a de de wati mbeinmbei ba ina deni kabunek waur cola de fiki li kai bune ku mori sama lao kako ke de waur lao <hesitation> desan sama pa ndadi kako ke dahu ja ade ku <hesitation> ngenge kain huri lu'u dei hi ader loko gahin ndadi kaina kako wali edes dahu kai de de saramba de saramba warane wati loa maru rau ni pahup ra kako de de nuntu wali kaip ra sabua wali <noise> paling ni'i poda kai adekre de karawo ake ni karawo ke alum karawo ke bune nggahi de alum mori darere ni mbotopo mori lao karawo sih de wunga mamarum nggahi mu <hesitation> na rai rusu resek ese wawo taja kani ngena kain made de ngena kai pain wara ngao na caru sih ndadi <hesitation> ndadim ngaha na disisa kai pekken de Pahupara nggahi <hesitation> de nuntus karawo wali de wati woun sih wabau kombi da wou kaina cuma wontu lo kako sih dei uma de de rakam nandenande nde de losa kai rani <noise> losa kaira ndadi uma dere sawatiw ede warak cerita ma caru sawati pum losa de <hesitation> cinak la ya kani pehen <hesitation> pehe depas cinak la ya de kombi lingi ade ku <hesitation> <noise> sawatiku lao esene alum wau nggoris sahan saramban de <noise> kulian de <hesitation> sameste saramban de <noise> waura nggori rahokure sia ma rahom sia piti de ina nggahi mo <noise> ndadi hanunani ndadi cola kai kuliah na <noise> ede <hesitation> saramba menam mai kai <hesitation> hancura hanu iha mena kai mori de tolu de bade losi mpa'a ole weki au mesi au kombi de hape keni ya pehe kairo ole mesi ede <noise> saramban de tiara pitis mori tolu de karu'u pidum mpuru pa <noise> de kabunek cara lokira mori betaha sawurasi ngoalom la ya ni ntandan dei yutusi ma olem ndede re Waraku carani ka ta <hesitation> lipa lipa kai piti nggahi sia kabune ku olek dei mesin de imbi kaik neni de ole poda kai pidum mpuru ndadi poda kain pidu ratu ni mai mai kai saramba iha mori deni ole kai ede nggahi mu caruk ngolu de rakam ngolu de nggahi mu weli sara'a weli weli kampoir piti pidu retu de weli kai rongko bongi dolu au cau pokon ndadi ngaha ro kai ndende kai mori eni de saka de foto lao wa la rombo o'o kande taun dei hanu kai ana foto sia ede nggahi mu eda lalopa de dua dua dou warakhe ma kande la bu lao la ana mai lop sia ni de sedoho dua de mai kampoi lon rongko deni ando doho auja boha ku naga hanu desi boha ku naga obu poda nggahim ka mpoim ndede tirwara piti ngolu kande ni rakam naha ndende naha ndende na naha caruk mpa'a re <hesitation> caru caru caru ko'a mbotor ko'a re wo ko'a dua juta rau ndai ede la rika de la pati de waur mpo wati wear mpa'a na sama kai dengga dua samporo ede pala cina la ya mpa'a depas ruana ampe mpoi kai piti cola ka sakolan deni edep la nggahi sia nahu wati wear lanjuk cianee